Tien la cozina más anombrá i destensa del mundu i quasi que tous conocemus los sus menumentus enque no los aigamus vesitau. La tupa de menumentus de Roma es delos sitius más vesitaus. I Frorencia se pon siempri comu exempru delas cosas más polías qu'ain en el mundu. Quiciás que si pensamus en coltura, Italia sea el país primeru que se mos vien ala cabeça a tola genti.